Burung mamiho tampane woru burung mamiho tampa ne pera to bi isesasa te ondei, ondei to ondei ne mangase mamiho tampa mangase ara na imunte napiho naimun te najadi te tampatampa te'e imangase malolo sene ewu mayu singa-singkat tuang mangase tan tampa te'e cara towi imangase tan mangase ma imun sene tampa te'ene tampa mangase mu maropan <hesitation> to ne sene mayan ara one tune sene nate ara tu naimun te mangase <hesitation> Mamiho to tampa te'e na ara na jadie mangase, mang e'rami tu ara tayuma ye tempone ara na jadie men one anak ne ma-mapusak tune anak ne ondei yumak'nri mayan te' <hesitation> mangase majadi